يحاول يخصصله وقت يومي سقير -صغير- يمارس اللغة, حتى لو كان ربع ساعة, يقدر يشوف أفلام أو مسلسلات باللغة الجديدة مع ترجمة, عشان يتعود عالنطق, كمان ي- أنصحه إن يتكلم مع اصدقائه اللي يتكلمون بنفس اللغة, أويمكن يدخل مجموعات تعليمية, عشان يمارس المحادثة, أو يستخدم تطبيقات تعليمية يتعلم الكلمات الجديدة, يكتب ملاحظات كلمات وعبارات جديدة كل يوم.